<hesitation> la coza pi divertenta ch'a sia mai capitame al e cuandi al an fame la festa a surpreza dë me diciottezim compleanno che savìu pa ch'a i era tüta ch'la gent li e lur al avìu ënvitala e mi sun cuandi i sun arivà li sun staie li përché l'ai vist ën cazin dë gent che vedìu pa da tantu